نیدر لینڈ کا کھانا ڈچ کوئزین، ڈچ کوئزین سمپل اور ہارٹی رہتا۔ مطلب پیٹ بھرنے والا، اور ان کا کھانا زیادہ تر ڈیری پروڈکٹس پہ بیسڈ رہتا۔ جیسے چیز، گاؤڈا اور ایڈم ورلڈ فیمس ہے۔ بریکفاسٹ، لنچ اور موسٹلی بریڈ، چیز اور کولڈ کٹس کھاتے۔ ان کا ایک بہت فیمس سنیک ہے سٹروپ وافل، جو ایک پتلا وافل رہتا، کیریمل شربت کے ساتھ۔ کافی کے ساتھ پرفیکٹ گتے، ان لوگوں کو بہت پسند گتے۔ اسٹریٹ فوڈ میں تو آپ کو دیکھو را ہیرنگ۔ <hesitation> میٹ جیسے ملتا ہے، اور جو آنین اور پکلز کے ساتھ کھاتے ان لوگا۔ اور فاسٹ فوڈ میں اسٹائل میں ملتا بٹر بالن، کرسپی میٹ بالز، اور فریش فرائز میں مایو بہت پاپولر ہے۔ ڈنر یوزولی سمپل رہتا، ان لوگ کے پاس میٹ، پوٹیٹوز اور ویجیٹیبلز ایک پلیٹ میں۔ ونٹرز میں <hesitation> لوگ ایسی کھا لیتے، پی سوپ پسند کرتے، جو تھِک اور فلِنگ رہتی۔ ان لوگ کے الگ سردی میں ایسا گرم کھانا ہی کھانا پسند کرتے۔ بس ان لوگا سمپل ورڈ میں، ڈچ فوڈ سٹریٹ فارورڈ، ٹیسٹی اور پریکٹیکل رہتا، تھوڑا سویٹ، تھوڑا سالٹی، اور بہت ہی فلنگ۔